Basi inze nimbuku asubuhi, mbuka saa kumi na mbili ni nusu, zingombe ziveza zikere mkego nze nzigure wazigona nzituse ichora nze mreme ngave uvunyasi, ndeme uvunyasi, nzize nzitetemere yao ndeo yao nzize mbukize avana vaze varombe mkego vabure varembemu vatizamu amasingu chigara izingombe zeveza zigonomu mumwami varombe vatizimu vichafu vwasi mumbeye vurahi alafu kwakatura ahene yao avana varombe ichai varete komesa kwikare harara kunywa ichai kororo ku tv ivindu vizilila mkuvala alafu kwakatura aheno yao kumakugavulane chigara inze ni umwanabiashara nzie wangalo ibishara nze kokora ibiashara vyange kugasi yeneyo na vatigara hango vazie muririme vataga izunguza vasembera amaduma vazia amaze vameda kuha izingombe uvunyasi. Lwakhola shina khola vazya khola kurii khulomba mmjeraa alafu wakadukha isaa karibu saa situ ndina kumakwanze kwipanga kwenya klulombe shina lanji, valombe lanji kunyanye alalaa kwakaria lanji khandi kwenze kugariri gavage ga kukhola shingira hango shichikai shichiwezao dawe. Khuri na vindu khuri zing'ombe luvere wakazyakhu vunyasi genyekhanga ukoree shina udoree vuchafu awenao wi ivezaa iluritsi masingo. uliritzeo uzii uree mmurimi wakharula awengo, waanze kuenza khandi unyora super yaanii shikuria shaa alugolopa; uzii ukaree maduma shikiraa kwaraka madamu uvukule maashagi maduma, uvukulee uwiruree, uvagaree kuumbasu vulai, uree mushirurii, uivee muluchina usii ulombe vusii, kwagadhuka saa shinayeneyo saa kumi, kwanze kwipanga kudeghe shikuria sha aligolora, muluge rushuma, kwikhalee, kulachiree khandi alalaa, kulolaa zyabari kuutivi. Nikhulinda isaa ya kugonaa kuzaa kugonaa musaa tatu zya saa tatu kuzya kugonaa sasa kurinda ridiku rindi rya khurya kulonda ku khandi.